Etiopia jaeesagua africano, mbaetɨvi aikua kïraïrako jaereta jembiu, jare jaevaera añete rupi aikuambae, oïmeko aipo jaereta jembiu omboetegue, ikavigue supereta, jare jukurai oesauka reta tembiu ikavigue rämi